Gny metatsy! Igny gn' afatara ny halavan'ny raha raiky. <noise> Igny avao koa gn afatara hoe, <hesitation> Da tena marina io fa tsy kivandivandy metatsy io. <noise> Laha misy raha izao horafetitegna ka tiateña hitovy gn refiny da izy avao gn'ampiasa.